أني عادي نجرا حوالي خمسة عشر كتاب في السنة، وفي حياتي تقريبا قرأت أكثر من مئتين كتاب. <hesitation> بس نحب نقرأ الكتاب مرة نقرأ، مرة الكتاب مرة وإثنين وتلاتة، بش نتعلم منه أكثر ونتعلم بيشي قصته وهيكي مرة، مرة نفهم، مرة ما نفهمش على حسب.